<noise> Nema nengapewe nafasi sema kuna utatala na safiri nje mikoa yaya yantu taimanyile, tamanyile maisha ya kukwe uli uli ila ngeta pewe nafasi ningasafiri nje halole mazingira vino yali indu leneyeji yakuishia kutuuli basi namakwa mpweli nivyentu vyako kuwetuku kwamba kumwentutu kuli moja mbili tatu nakukunuiza kuli moja mbili tatu basi namaloli ni kazi nimafa mfano sinde kazi nama limanga inamaomba nge biyashala ya kukajapiso koni, yao biyashala wansi hii. Sawa tu. Wila ngeni cheso mama zingira, lazima nyingai shukuringa na nabinoko la kuhishi.